Ka shumë lloje makaronash, si spaghetti, penne, fusilli, farfalle, tagliatelle, rigatoni, linguine, makarona dhe pappardelle. Çdo lloj makaronash është i përshtatshëm për salsa dhe pjata të ndryshme.